اتمنى لو اني اقدر اتكلم انجليزي بطلاقة، لانه هو اللي منتشر بكل مكان وما في احد ما يعرف يعني- ما يعرف له واذا ابغى اسافر هو اللي حيفيدني، هو اللي حكون اقدر اتواصل فيه مع الناس <hesitation> اذا برا عن بلدي وكذا يعني، مفيد بكل المجالات ومطلوب.